Donca m’é arrestou unna dexeña de coxi e unna lalla ch’a l’ea a ciù zoena de tutte e lalle. E basta.

A Liguria a l’é conosciua pe-e vixe, e vigne e i öivi, pe-o vin de Çinque Tære à Levante, o rosceise à Ponente, e öive soviatutto à Ponente, l’öiva taggiasca. Unna vòtta a Liguria a l’ea avvoxâ anche pe-e reuse, favan o sciöpo de reuse, à Nervi, ma oua creddo che no ghe segge ciù ninte.